يعنى حاول إنك مثلاً ف الأماكن المغطاه تغرظهم لبعظ يكون فى أظواء يعنى وفى مزارع اللى النباتات الحالية ما تحتاج فيها لآشعة الشمس ، يعنى فى أظواء معينة كدة راح تساعد النباتات على العيش ، وتكون الحياة طبيعية فنفس الأوظاع هذى اللى ما يكون فيها ما يكون فيها يعنى ما يكون فيها شمس طبيعية.